A ogni mogə mari ee eyapakji kaa, sə apu yedda krə tan kera ke, ka apu naa ina a rekkan pah, aa bakak goggon sosai nok baakak kesken maz jirkurə təka, báákak boo essə en maz una ur iin, ri ak maa dɨllə roo maa, mariya weetei, naa iya naa wetəpai maa i esso pu zura illa ar baaro tan, nok riik ee epu coruk roo bóó sə mari ina dee sə ina babak, nok baaka ak <hesitation> pupun mari sosai, mariya gbiki a gbiya ai, uri ipu paka baarə ji tan, aa aya apu tomsopah maa ee dees zoka ee, enge diƙka ee babaak, nok maza dosəka bonge n kwam mona regəs pipah, amma mona pu barə mondə zullo, baaka az a mondə zulluk ki a pu baavə, maza dosəka bonge baaka at a kinə riya, a goro riga sə a kinə ya n n, mon na ak. Mamma mondən mi kinsa, sə a baa sə a rego roo sə, a essə mari, sə mari boo náa sə sə na vallən boo zurra ill, ama riak uri na pii səsə ina móos bant, sə ina ii baak pah to irem roo bassum iwe in gwaroo maz puna una rekan pah, kesə baapah, kesə laapah, to baaka ag boo essa en na zura mondel sə a baak sə a kinə ina a rekkan a vallək boo iya ipu moro poirəi sə a essi rək sə ina regə, nok riik ipu der kalla mazzi na kee sə na laa ina baak, na laa ina baakan, ar baarə ma musaman na laa sə na baa, sə na kənə sə na regə uki ina nii dokan Mori boo ina gau, sə ina kee too sə ina laa, i pa laa paka baaro tə ka, ii kinkin ina lani kinkin ina goro, ko i goro rigaya ii kinkin not baak ess, essə en, buta a buta og buta ri an at mona tanɗi, sə mona do monge laatə boo batə dii, dolle ji a kinkin ina a rekka. Billa pal gbə ar sə kublus pah, billa pal gberə gbən, billa omi oo, musamman baak rə mona gorosapu baak muna kesapu <hesitation> ina moro timlən sə mona monge boo deek bo babanji na gonga a baak bambo har baaka sə reska, sə goosa sə kinsa ina a og bone pa, a gpap mariya na yirku pah, nok baaka ak kessa ken bone rə taka, kessa ken biddu rə ta, kessa ken biɗu taka, kessəken kalla andə ya taka, nok anya, baaƙak, essə mari gəngə, mari maa i womro gwam naa baak kak, mima ri ak gwaga mindok maa baki valle sə n wom gwaga mindok sə gau roo naa yangiya mii, ama muna es zurra mol ar baaro a kinkin sə a kinə